Fomba agnamboarana sakafo karaha amin'ny tragno fisakafoagnana regny an-tragno io, mila mivanga raha maromaro, ingrédients maromaro. Ave mila magnana fitaovagna maro ka andra- ahafahagna mikarakara sakafo aby. Ary indrindra indrindra tsika mila mizaha chef, ilay efa professionnel amin'ny fomba fikarakaragna sakafo regny.